أحب أروح لزمن الحضارة الإسلامية في الأندلس لأنه كان وقت إزدهار في العلوم والفنون والثقافة, وبتكون فرصة رائعة أشوف من خلالها, كيف عاش الناس؟ وأتعلم من الأفكار اللي ساهمت في تطور العالم, وبتكون التجربة ملهمة جدا لي ولكثير من الناس.